إذا تبغي تعلم شخص أنه كيف يركب الدراجة أول شئ تأكد أن الدراجة بحالة جيدة ومناسبة لطولة، بعدين خلي الشخص يجلس علي المجعد، ويحط رجله علي الارض عشان يبدأ خليهم يحطون <hesitation> قدمهم علي الدواسات ويدفعون برجلهم علي الارض عشان يتوازنوا، بعد ما يحسون بالتوازن يشغلون الدواسات بجدمهم، نشجعهم علي النظر طبعا للأمام وللأسفل وبس.